إذا كنت مظطرة إنى أكمل حياتي بنوعين فقط من ال <hesitation> من الأكل أختار الأرز والدجاج، طبعا لأن الأرز <hesitation> يعتبر غذاء أساسى في معظم الثقافات ومتنوع في طرق طق-طهيه سواء مسلوق مقلى أو في أطباق مختلفة، أما الدجاج فهو مصدر ممتاز للبروتين وعند إجتماعهما معا يمكن تحضير العديد من الأصناف.